Rí ikhúún, i̱tháa̱n nani̱gu̱ꞌ mi̱ꞌkhu yatsu̱u̱ a̱gioꞌ, nani̱gu̱ꞌ ma̱ni̱méjúꞌ jma̱a ginitsu yatsu̱u̱ a̱gioꞌ. Ñúúꞌ numuu nani̱gu̱ꞌ rá. Porke ikhúún má na̱ni̱mbaja̱a̱ aꞌdá dxága, nda̱yo̱o̱ rí na̱xnu̱u̱ guma, ra̱ꞌkha̱, a̱jndo̱ ñúúꞌ má na̱xnu̱u̱ mi̱khui̱, nagaja̱a̱, na̱ni̱mangaa̱, ikhí riándo̱ yáá nengaa̱ rá, na̱xíyáa̱ má, na̱khu̱ꞌmbútsi̱ xuyuu̱ꞌ, na̱khu̱ꞌmbútsi̱ xtá xíguu̱. Ikhí rá, nawanúú yatsu̱u̱, ikhaa rúꞌkhui̱ na̱gíxíi̱la yatsu̱ rúꞌkhui̱ nakhu jma̱a gaꞌju̱nꞌ, o̱ ma̱ni̱méjúnꞌ jma̱a ginitsu rí mi̱ꞌkhu. Ndaku̱ꞌ, nájngáá rá, porke ikhúún, ikhúún e̱ni̱mbaja̱a̱ a̱ga, ikhúún e̱xníꞌtsuu̱, ikhúún e̱yo̱o̱ xújnii jaꞌnii egájnuu yatsu̱u̱. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí nani̱gu̱ꞌ rí mi̱ꞌkhu yatsu̱u̱ tsú mérú a̱gioꞌ ikhúún, tsú na̱ni̱mbaja̱a̱ ikhúún. I̱tháa̱n má ndasko̱ꞌ ikhu ikhaa. ñúúꞌ numuu rí tsíni̱gu̱ꞌ rí nutháa̱n aséítí rá, porke tséyóo̱ xújnii jaꞌnii igu̱ma méjáánꞌ. Tséyóo̱ ñúúꞌ inii iwataa jma̱a. Tséyóo̱ ñúúꞌ gíꞌdoo, ngáa̱ ikhaa jngóó rí xú tsíni̱gu̱ꞌ ma̱ xkui̱ rá. Kásí tsíkhu mááá wéñuuꞌ rí aséi̱ti̱. Rí nakhu, yatsu̱ a̱dioꞌ, ikhaa jngóó rí siémpré gúꞌdaa tsú a̱ga mu rí xámuu rí miꞌtsí miꞌphu jma̱a gaꞌju̱nꞌ. Jma̱a rí ma̱ni̱méjúnꞌ jma̱a ginitsu rí mi̱ꞌkhu.